Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ efuiripǝ Lǝ kǝ́ pɨ láa wɛɛlɩ ma wɛ pɨ ŋ tii awɛ le etieyǝ pɨ ŋ saŋ wǝ Pɨ lée wee pɨ ŋ pwo awɛ rɨ, pɨ lée wee pɨ ŋ kɨra awɛ Wǝ́ pɨ láa wɛɛlɩ ma wɛ pɨ ŋ saŋ rɨ eweekǝ pɨ ka mɨ nya faawǝ oo pɨle eweekǝ kɨ ri pɨla faawǝ. Pǝla awɛɛlɩkǝ kɨ ri pɨla faawǝ Arɛɛbǝ vǝ́nɨ pɨ la nyɩŋ keeriwǝ, fɛɛ keeriwʊ kpii le yɨwe ŋ nq sǝŋ ka nyɩŋ wǝǝ ne eweekǝ Kɨ lóo pwo otuturupǝ pɨ ŋ ci wǝ pɨla kɛɛ la ka nya keeriu turu pɨ ya pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ ŋ ku Kɨto ofuripǝ le eweekǝ kɨri pɨla awɛɛlɩkǝ, ŋkɨ kɨ ri pɨla faanyawǝ ŋkɨ kɨ ri pɨlǝ. akɨrakǝ pɨ láa kɨra awɛ wǝ.